e re'en cuando kinyab'nek kipe ya' pintza'm kipe aj chuwan e re'en xu' nikunb'al el anxox y wa kira'n q'a' chuwiij el berbera richi'iil jun nimnax y xaq kela' kak'aw li q'a' chu wiij <noise>